عاده ما كانحتفلش بعيد الميلاد ديالي ولكن كيفاش كنحتفل به هو انني كانحاول نغير من راسي نحاول نزيد حوايج ايجابيه نقص حوايج سلبيه في راسي